Mber bi a abɛsen kͻ no, nnomaa bi a wofi ebusuakuw mu yewee fii nnomaa nkaa no ho. Na afei, nna wͻnenam, wonnhu beebi a wͻnkͻ. Ntsi wͻnenam ara na wokopuee nnomaa bi a ͻnye hͻn ntakra sɛ ntsi na wͻdwen dɛ ͻyɛ hͻn nkorͻfo no a wͻyeew fii hͻn nkyɛn no. Ntsi wodzii mbirika kɛkaa hͻnho. Na afei, nyimpa a nna odzi dɛm nnomaa no enyim no dze hͻn kopuee beebi <noise> a wonnyim hͻ na wͻnnkͻr hͻ da. Na hͻ asetsena no yɛɛ dzen maa hͻn ara yie.